O ah lahy e, resaky fanambadiagna zegny rô tsy môramôra e, tegna fantatry momba agnanjy edy môkany, <hesitation> ny karazagn'le olo io, fiakaviagnan'anjy magnagno akory, de <hesitation> avy ake koa le olo en personne mintsy zegny e, toetragny, magnagno akory, mbô magnagny vision amy fiaignagna ve izy, mbô misy avenir ve miaraka amin'anjy.